¿Áh zunënu gan igwuepanú xini naal danën? ¿Xini gunën? Maz maru rcazën queity chinitydinu, maz maru rcazën queity-queity icwuadiën fai lo rá záën, rac'pani, entons queity, na ryía queity, tipiáz ni gunën gan balninu rcazpaën zquépani gac' ni, chi zqué ni gac' ni, tipiáz nani, xicwuengi. pur zi nic'la danën rate xmandadú, rate ni rcaznu gunën ni, laca benën ni, laca, chi tïébicw' zi izeny zté ni gyízeny náh áh queity ladi ni nan, gula tïébicw' zi izeny zté ni gíxani, tïébicw' zi izeny áh, ryë' áh danën ni bali queity ru cagyiendinu gan caníbénu xi nac'gí gac' loóh-loóh gaxliú re, lo xgan ni rap'ën, tïébicw' zi loóh tïé yúh, láh matérial tega, la mez bzeny, láh ndé queity ladi bguch'nde láh, entons queity ladi, queity pá rundinú gan, tipiáz ni ná ginibeu galzac' xtenu.